بہت ورائٹی کے کیکاں ہوتے، جیسے کہ اسٹرابیری کیک، پائن ایپل کیک، مینگو کیک، چاکلیٹ کیک، موسمی کیک، سافٹ کیک، ہارڈ کیک، فروٹ کیک، مکس فروٹ کیک، گوزبیری کیک، بلیک بیری کیک، آئس کریم کیک، بٹر سکوچ، ایٹ سیٹرا۔ ایسے بہت قسم کے کیکاں ہوتے جو حیدرآباد یہاں کے لوکیلٹی اور بہت جگہ ملتے۔ اور بھی الگ الگ ٹائپ کے کیکاں ہوتے۔ بہت سارے فروٹ کے کیک ہوتے، جیسے کہ اپنا ایپل کے بھی کیک مل جاتے، ایپل، مینگو، گوزبیری، راس بیری۔ سویٹ ٹائپ کے سارے کے سارے کیکاں حیدرآباد یہاں آس پاس کے لوکیلٹی میں مل جاتے۔ یہاں سب کیکاں ہیں۔ یہاں کچھ کیک جس کے نام میں نے لیا، جو منجے لیا ہے.